फिलीपींस अपनी नृत्य, गायन और मनोरंजन के लिए बहुत मशहूर है, पूरा देश विदेश में जाना जाता है। और वहां के समुद्र गहरे नीले रंग के होते हैं, जो जलवायु को बहुत सुंदर बनाते हैं। वहां बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, और वे मिलजुल कर रहते हैं।